Ra inga akasy <hesitation> Afrika Asimo ndraika zaho a, akagny monko arô somary mameimey zegny my defa mivimbivimbina satroka zaho avy aty an, debardeure ataoko maromaro a, sôrta ataoko misy an-karazany, de kapakapa, de fanka- fangalagna sary sadino.